Ny sakafo biôlôjika tena naturel tsara, tsisy produit chimique ao anatiny fa ny <hesitation> ilay sakafo ampiasana akora simika ireny, ilay fambolena ireny, ratsy be ho an'ny fahasalamana, miteraka aretina be dia be.